פרעש נוצן זייער לאנגע צונג צו כאפן עסן און זיי שטעקן עס ארויס און זיי געבן א כאפ די אינסעקט וואס זיי ווילן עסן און זיי שלעפן עס אריין אין זייער מויל און זיי האבן עסן.